<noise> a ka akee a kadoo ngau ndan kadsawa a taadiwa ndasa daan ngawa maawa a ka akee ka nga kad mba u ban saka ngawawa sem u tangtang wara ngana nfda le mba tangtang bam, ngawa nda sak mbasa u yab pamsa maa thadiwa an sikisawa a kaa a keme kee keeyi ka kada mba ban saksa taadiwawa waaago nga sem daadawa ko ka nda sira kon sira an tomsa ngwa kadan yi tom saye ma yin fadwiiyo ma mba ngawa an saksaa taadiwa ba mee sem maaso ra ban le sa diira a sengge daa sangl aa aa da tanglo ndan kadaa sang kam amma yadda ndan kadsaa sanglosiya mba ngawa andaksa an fadsa wiyo ba a naadwa ngawa maa ba na fad keke ma ngawa ndasa daan wan au yau na kemei a kaa tomo ndan sak thinma ko kuma ndan kad kadoo taatwa baka saurara a tomra o yi yab nda sa tinima ma mba ngawaban an sikisa <noise> a tandiwaba a sengge bau kung mbas a paraawa mee se mee an sak tinims ma mba ngawa san saksa paturama sa ba saksa mee aa kwai kadoo taasiwabara kau taasa hambs ta maa basa ra wa tan kung mbasan pelelele. Mba yisas ngaa berono ba an kansa ngawa ndan kausawa ma siyo bay i tihar ma an kung basa nguwa ta kungge a tir an kwetasa mee a task an niiya ko ahankara fer para awa tan niiyahamba a koa hav gombi sam a kung dubu fiding ya ka niiya hamba a ko gombi baa mool ba ka nga fod minda dubu rab ko dubu tatsi ko a kuvu basa re ale ko ko nga na dubu fiding awai gombi kanso, amma kwesaa ta ba pamsa an kausa ma bermo kaman an kaa hana ta duwa hanba ko ahankara kwesaa taa maa bka masa kadon a baa atura, oatura ba saksa mee ndan wo ma sauko kaba kwesaa ma’a kadan kawa wanti har a tas sikoo kama ka sik a ko mabmab suwa wosan dau gwang duru. tom gwang duru a sengge fer paraawa edaage yim yaa uru mabmab kamin sa kwe sa kau ma saye mee mii nii yi wora an tom hiihiiya lawan too kobo haa ka ngan kar kwasi ri kau nga taara amra yanzu kwesa ta bermo an kausa kawawa pa aa tom maaso ra ale baka bukra kara u ka ngaa hii mbaba ngga amma <noise> taade ngawa mba an sikisa daa ndawa wa a kar bakake anyar mee hau hii kobaa bare mee ka kee ma ee hausaya ko ma ee paturansya an yar mee bank ikan hanssasa mee <noise> A tom ma sauki ngawa nga taa siiba ku nga hii baka danduwa pa bakaba na tomaa yoro fiv aaso fer paeaawa kei sa maa yorora kwe, ama ngawa kei ka nga hii kobasangye a yoro boti hana ngwa yaake kamkiyi kwabi se nga maa evaage ken ga tas damuwa ko kuma nga kanaa bakake kiyo hik daan kai kem ye wa kam kiyi kwasi paka tanatomni lawa yi mab mab kanawa payisa kaah yin a sats paturause ba kwasi banda kar bermoko ati baka daan ngam yar edaase hana ka na sakura baata yi kei to kam kana kwasi fawa nga ma siiba kansau u ban kee sa mee siiba kii mbasa a yoro suwa wato ng akee ee nasa kan. kwesi taa sauki kaya wan ga taa iiba taa kawa ngawe ka lunrgg mbakaba a kanna yoro lawa ban sak dala kata ba a sauko an tom nda dau gwang hana duraa hambe kwes tas ban an yausa a bawa nga hau wonwo wo ng ana kati ke ati wo nga dem ket bakae baa a pd maad a nga yi wo yi tomon ma sauki kanso amma yanzu a kee ngawa ngwasa dai a kee wa ka too basaba semra hana a nda sira se paparaa na ko yola mee kona kanah ham an hiisa baa mu sesa na war kaaka ke baa toosatoo a nda kaaka hunga kaa a siki ra amma nmee minii kei yi kama ba taadi ngand y abaa lasa u tangtang iwa batang ba kanan ngaa uwa maba

Amma sengya taardiwa wosea kartana tas ba mor handa ka yn womaaso wo yi pee nand horra, konda yi yab ai yi te nantas mbasa dem ndan tasa kusa pin amma yiyab kanamjo baa wo ma maatamsa ke keen tod kiiya maare tan ko ban wa ngek ma wa wo a nda tin dan nii a koa too handa task um sara a bak kawai hir hur hur a was kiyada ba ga’au ale mee ro a maa hamsan ku nda rak ad a war ete a dara maamaa minda yi wa tiri minda yira tass puwasa puwasa ahaa wanon au dedangga mad i no meet u monda ah ai wonon mad amna yai way ee ee ka ngan war ngaa fer arau an hoosan hoo kai kaau yi raara ammao kwesaa rasm ban wosa ma ainimaks yiwo rosomma kong rabawa awoin sak bakaba <noise> kira ara ma nga hoo eten da awwe dedengga nga hoo yen wa. yin wa bakeka har woyi rakan yi rak tass puwass aha wono minda palatan to yiyab a baa nsa sa ngaa ngawawa sem nga betbada tang tang war a, hana a semgge makarantu, makaranrtd han ndan koyasa embabas a fer parawa tomsa an wee wahala amma ngwa mbasan an wo yi ma sanki an taasa ma sauki basa peera bau kankan mad nga kura peera ban haskan haska a wara bongo. Nga sak tinima kei too too si wa sengge paras ete mee kiiyi tom makaranta kwang ka ko kayin nii yi ko yikad kand umbassayaa yi kad wa amman ngar wai tassa bakaba nga tom nga dor dar maaga mee ba kan kaba kana ake ma <noise> bakae keer yima sklumuun kan amma ete yisaksaka pan yarsa mee na’ra mai kokal wa ke yiisa k tinama nga da maaga dirwa hamba hans makarantas kats nga semas nigeria ra ka nga pid id taadi hana ko maleiya ko giana da maaga dur nigeria haba on a ate ngan kon classkawu kee ba fadka orga mala myin to kanar apayim kankana a le kuwa bga dama ahumba kaga akaba yi yaba nga da maage hamba ka ngaa taa tambaya nga tang maage ka ngaa taa taa maaa tuur mee kakkan ki ya taa taaa kar nga amsa maage haryi nga tas taama yor yor ma ngaa ped koora mkaranta ra nga paden nga ma takardu ko nga kar tininn ra wina bada tang ka ba ala makaranta ra ban kadaa faure tire siyi ban oy aba hausa mad wau fer usu wa ka mee ngaa niina hana paane yi one hundred sawa ka yi ma’a baka mee nda bi bukrau u kaa hii ba yoro wara far usus bakaba sem ra was aida yi tomsa semira wa paa woma diira tang basawa yusemma bermora yi m’a kon bir bermora paransak maaglo maa taara amma a sengge ngawa mbasau kwiikwii mbad kwiin ngawa an kan kawai ale Nga haa mbasa nga tuga yoro a fada ale koa sak tinima a nga tung arka, maaso konggara amma a sengee na keesa ya yadda na keesaya din kong waano rana mbaseraa sa nga kas ng awa bangra mee ng awa kwang nga tas puku finding amma ngaiwa taasa sauko wad at yiy wa komrima a nda komrima kai wa komrima yinga kak yi haa komrima puk n pu ahaa wonon au delving yo ma komtima puku ajaa wonon ka ng noa tas nda taas apa sosa nda taan papa mbasa wo ma timimus hamba ndan pusa bukats kwee raa dewan da kongga damra ngas yas tang tang ra wa no kam a keiyo wano a yadda nan warsaya ngwa sikiyo ndan sikisa nga wawa ma sikookansikisa paraa wina tang tang u ngawawaada a fer waado uwa maawa uakiwva yi fadon saui yab an tom n yi saye yab don mbasa ndan tas ma sauki mee ka na kee mba taasa mba knag nda sa da wawa nasa dawa mee ka le mee nase ka na kwai kobo usus na kwau kwauwe ngwa kam na tas baan don na tas mbasan pin so nan yau na kee ngwawa fado an sikisa ngawa wa baa kaba yin tom yi ab saye ngwa kisoowan do yi har paras ka tang kan sikisaws nan yau mee nda mala’au ngwawa yi yab saye yi har u parawan a kadoolusu